Ман одатан барои як ҳафта харид мекунам. Дар як харид тахминан даҳ то понздаҳ номгӯй мол мегирам. Масалан, сабзавот, мева, гӯшт, шир ва тухм ҳатман ҳастанд. Баъзан чизҳои ширин ва қаҳва низ мегирам. Агар аксия бошад, боз чанд чизи илова мегирам.